اذا كان في نختار بين ان يكون فنان كوميدي او راقص مشهور كنت بختار اكون فنان كوميدي الكوميديا تلامس الناس بشكل مباشر وتجدر تخليهم يضحكون وينسون همومهم ولو حتى لفترة قصيرة الكوميديا لها تأثير قوي في نشر السعادة والتفاؤل ممكن حتى توصل رسائل عميقة بطريقة خفيفة.